Di chiddu chi pozzu pinsari s'avissi a jiri nta un lagu o un ciumi mi purtassi li stessi cosi chi mi portu siddu avissi a jiri a mari. Nun sacciu si è la stessa cosa ma vistu e considiratu chi nun vaiu mai nta un lagu o un ciumi la cosa mi ntiressa picca e nenti. Ma siddu avissi a succederi mi nfurmassi sicuramenti.